باش تحك سنيك ، تاخذ الفرشاة نتاعك قبلها شوية تحط شوية معجون أسنان ، معجون الأسنان فيه الفليور ، تحرك تبدى تحك فيهم من لوطا تبدى بالسنين تحك من اللغب وانت طالع معناها هكا، تعمل حركات دائرية تبدى مدور طالع هابط هكا وتدور تدور تدور على سنيك ومن بعد تحك لسانك زادة متنساهش خاطر هذاكا يشد البكتيريا تحك لسانك ومن بعد تمضمض بالقدا بالقدا وهكاهو